<hesitation> queity rac'bediën cor pa, xi zhí pa ní gunraní gwuan jueer, nuraní balí ziední lany ra gyieb naal gí chi rcazën c'wuení jueer chi queityraní gwaní gwan. Nuzaní luguary lany luguary nguíia zunraní gwan, tïé bal rnyiah lad naní àh, laah <hesitation> ratzí icabení, ratzí chi az runí mal danënú chi ba, chi ni rac'buny gíohb, rac'buny, rac' gyiec' buny. Nuza raa ni runza gwan jueer áh ni na zhiéty, xtyiaázh, ra ni zyietnee tïé ni rculo laní idauzanú àh, raní runzaruní gwan fueer.